أحب أشرب ماية كثيرة <hesitation> من أثنين إلى ثلاثة لترات <hesitation> من الماء كل يوم، <hesitation> اللى يعادل من ثمانية لأثناشر كوب، أما الأسبوع يعنى حوالى من أربعتاشر إلى واحد وعشرين لتر في الأسبوع، أنا بشرب الماء بكثرة لأنى بهتم بصحتى جدا وأحاول أنى أزيد الكمية خاصة في الأيام الحارة أو بعد التمارين.